Toh, lelah mini ni poroh yoh, poroh kume mun bangai, duk gumu suya pakni sugyabi yamba kawai lih. Dob pakni sughabi yamba kawai lih. Dob doban mini yanʒu haka nan, ngannam ko dobori, amma tunda ywa bomoh, bami gimi balli. Duk koman bon pakni kin tigha musun kawai kin gaba saboda, libi boh libi yamba ne ma pak gimi ni porah boh wuni pak no mini ba, ni poreh ba, amma yin dobna mini ma, muram yani kpakeh ma yanʒu haka nan, yer fwa leh amma yilum yadda muni pakni, bon dobam mini yikam yadda mini pakni, kina toh lelah bari kin logho kin ywa bani, bini bakreh yamba suya gabna bini ba bipne yi suya gabna, bini ma ba shengmeh gi suya gabna toh, ya nabi yamba na toh, yamba ni gi gbon sih, birah woh gimi pakni libi yereh kin nabi kyembam ko yayam, libi yer nabi kyembam ko yayam tebe kusu bak kisu kenneh kusu lis mi nkinning woh bel misa, toh shek liba ko ya yakna kuman ko ya yakkumam ba ohho, kini gimi ya nabiya kina toh, bi libi yamba lok sesum dahmi nighi dugwa sum kisu kenme su nabi yamba su nbongsasum amma su kya fwa ri toh, libi ya bom mollong ma dama yak bon- bonong kyil mikkim ko gying misa musa kya bella fwa boh yamba ghebam kenam na ni gimin kurni mikkim ri, boh yamba ghaba nan nabi yamba nan nbongsam amma ywa bandi ba gimin balli. Su dobna sonkara kin nama <noise> <hesitation> romuyi swa pakmekenre? Kuma ah-ah ba damuwa. Kimna damuha yagham mana boh damuwa birah na nabam wuni ba damuwa toh, yer mollong kuma ah! Yin pakni man nī mollong ri? Ni bari bari mini kin sagha muri tebe mollong? Kina ning woh munam ka wu kenan? Woh munam guda hum kpa mogho kin tol woh munan kin ning nani kina kai ya palba. Yereh kawai dwa guma pakni, yakkunam ni kyil bungun tungnung kima ah bungu tungnun ya pakba kina ya pakaa mana bin kwaram <hesitation> mugha ki pakbam <hesitation> kuka ki li kuma eh kina toh gyabam, mighanibam kina toh, nbongsam, nbongsumbo nbongsambo nbongsambi ki kashi nʒereh kashi nʒereh ki bangni ki bi pura mīgi kenan fa na gi shengmeh ya ywa kum minam kenan amma wosum ngabkaba ni bughan fa ngab kamba, ghyebam ko ghyakumba shekliba ya wok tebagha de kawai boh boh ghyeban bon ghabam bami shengmeh gi nana nbongsam boni bami bipne gi nana kai nbongsam don ko man ah bah yamba nigi nbongsohi ba nbongsi yamba ba, ba bami ya nbongsine. Boh gyingla bani boh nama pakba, pakba, boh nama ya pakna, ya pakna. Poreh bini yamba mini kuma ba wai ni porh ba ma shengmeh, ni ba bipne ba, bi neba lelha yano mure fanka boh ghebo lelah, libi ni toloh ni ghabi bamini libi ni toloh ni ghabi bamini, libi kuma ni fi fwa na bugo. Boni gimi ya nabi yamba na toh, yamba nigi nbongsoh ah dwam, ba gimin ballibi yamba. Akwai lokoci muni lukmī lukni nkari ah migi ah bensum, mantiram kullum se mono kullum se mono woh tiram kullum se mono kun tol punangi, kun tol punangi durah ah mi bossog kin tolloh kin dura mi bossog kin tolloh kin durah mi bossog kusam bossog guda tarum kin yu sobova mureh ndah, ndah kwane tiram kìn tol bisa kim nabi tiram tunda mi wog tebamba yin makna bisa ah migga wum kin tol bisa, mum toli mufanang ri kin sobah, ni bami monohri malli kenan far. Aya gbal wala aya gbal wala yamʒu yiri mak bisa mini ah yera kya beh yera kya beh? Kina toh, mane mona wum ni man? Kullum na ning babirim kullum na ning babirim aya mi monoh aya mi balkun kullum aya ming babirim aya mi balkum balkun kullun aya ming babirim aya mi balkum kullum babirim bīra nong tulo ba, mabe maba maba kin ya nbiya na toh, gu mudo fa yim makna basa ah mure lah ni bami har lelah, har libi woh tiram ah bira buk monoh woh ngyam ba humun pakni biya mudo ba wai <hesitation> ounang ma sobni ah mi ah mi machine ba, ni puanang ma sobnī, asale punang mu nu kim tolloh soba mure tiram, ah mure deh tiram don saboda yer nabiya natoh, yek kin mak bisa ah mure deh tebe ka tolloh lalleh mudo nī gimi ya nabiya yin makna bisa kini guma woh tiram <hesitation> ning mono ri kenang. Maning-ni monoti kin teleh ya gabya kina aya ace minam wawi npak-bele tunani nn wawi gimini ami balam kin-nnabi tiram kinim-gam kimi-ne toh bari-npak borah-ah mur punang soboh a’muri ndarì. kawai kana a’ah ace mummuni sanda ban tarah kin-nabiya, a’ah dama ni punang ri ya sobah’a muri nda-gha in yer kīn magbiza’a muri inda-gha ʒri kīna’a n’magbiza kam nmma ya muro kin mag biza a’ndeh tiram tundo zane yi yerba zane ngyam yer ba toh gumue yerba kenan ɓa’ nburum nn-gha tumi mi bamun ma bari lokci ɓami ni, bari lokci ɓami ni niman amfani monori man mono-mar cen mono ni loh. Yi wayina ɓog ngem na ngem woo, ngyam kuma yi wayina tol gu mogoh ni bughi ni woo, ni minam wo agara ai ko kuma yi yiram ni asara kinaa bi ma wo ning tebeh mudo ri kawai, gumu ken-kene kawai, nyer na mudo bah koni man suya pog-pageh na su nona sub-sub poloh a dweh yamba suno-no sub poloh koni man niye yamba, su nono sub, sub poloh koni man niye yamba sunono sug-lah balisum gyimi nya naabi ɓa-nburum kenan, minam ni mun kulung, mīnam ni mun kulung ko ni man yasun su’no na pag nasuwa ami dug-gimi su pagni su nona pag nasuwa ami’mi yanzu lelah mini bari mini nya nabi ɓa’nburum na ayya ishagle bamu nkeni kun molong ba, ndomna tiram bira bani ba ngyam bira bani ba minam kawai nya ɓoni in shagle ko nfwa lah ko nfwa mallen, ba nya nabi bah-mogoh na toh, ami balam fa boh nlog’am ni bari. to na yamba nbon gsam, nbogsam nbongsam shine abinda ake fada.